Eh! mi ekkitake wuulugo diga mi baccel. Mi wawai mi nasta mi wula, mi nuso mi yino mi wurto jam